Sɛ epɛ dɛ ehyehyɛ adze bi wͻ "bag" bi mu yie papaapa a, ma otwar dɛ eyɛ nye dɛ, onnyi dɛ esaw adze no na edze hyɛ mu kortsee mbom ͻwͻ dɛ iyiyi no nkorkor na atar biara ibeyi no ebobͻw na ehwɛ dɛ edze akɛse no nyinara bogu ase na abobͻw ketsewa no dze akͻ sor, ͻba no dɛm a wo ndzɛmba no nyinara bͻkͻ wo "bag" no mu fɛfɛɛfɛw a ͻngye kwan pii.